द द्जुन्ग् फर्निसर् बुन्ग्न थन्ग्ब गुगुन्-गुगुन् रुखुम्नि द्जुन्ग फर्निसर् नुमुन, जैख <hesitation> बिफन्ग् फुर्क दन्पएननेइ, कर्त् बनएननेइ, <hesitation> बेख <hesitation> मबदि रुखुम्नि सेप्, मबदि रुखुम्नि ऐद लननेइ, बेख बनएनजेइ। द फर्निसर् फुर्नि नेअम् बुन्ग्न थन्ग्ब, द जैख कर्त् फुर्जुन्ग् बनएनजेइ, बेख न फर्निसर् बुन्ग्न जै, द सेरे जाहि बै जिरैनै मसि, जैख सिअ रननेइ बुन्ग, बेख ओ फर्निसर् बुन्ग। फर्निसर् जुन्ग् बनएनजेइ, कर्त् जुन्ग् बनएनजेइ, अर पलेन्ग् जैख जुन्ग् होर उन्दुइअ, पलेन्ग् बेख न <hesitation> फर्निसर् बुन्ग, अर तब्ले, दिनिन्ग् तब्ले। द फर्निसर् फुर्जुन्ग् बनएनजेइ, बेख न फर्निसर् बुन्ग जाहि, अर जाहि बै जिरैनै तूल्, जैख फर्निसर् न बुन्ग जाहि, बेख न फर्निसर् बुन्ग जाहि अर।